Da tena miala signy rô, zafady fa da tena voadogny ty raha ty da lasaky da nipatraky, vaky azafady rô da akognay da ao fa hitasika eo da mitady mitovitovy akonan'io asika na ankonan'izany la ohatry ka hoe mampalaelo anao izy io, da tena azfady sy fananiko e.